Omumwezi ngula ebyo'kulya emirundi ettano kandi obumba nguziire ebyo kulya ebi, buli murundi, nkiira kukozesa sente ezili hagatti ye mitwaro esaatu kwika'ha emitwaro ettano.